Yo'ó nada yo'ó nikuiya, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, oviembre, diciembre, uxi uu yo'ó ye kon kuiya'á.